Ka kino daa alhamdulillah dige da diga nak ghh digenaka kino dige rukaka anbvak yazgilo daa baka yazgila zile da shuka sbo dige nako nagh baka kwarana ahh sai mena, saimena, saimenana kwarude yahaya ka dighiwa kino dige kwara itare saimena saimena nuvitare sai likoɓa sai ngig muta tsina bidik ka da sba, sba av yahaya weklaa ngaka da kwar yanbi ndige naka vak yazgilo baka bugin zil arhane zil da tsatsin kwarane ngig daraja nusa arno dige, zilna da kwarane ngig daraja kiga da daddasar kk zilare da baɗa daraja tarine ngin da rentra rena biya ngaka da ngin da renka renabiyo ghira ma ngaka da ren yaa yahsarbiya ngaka da ren daddsarbiyo ngada ren babbsabiya dige naka vak zil kam daa, da nguma da baka bug zile da da baka bug yizgila zile baka bugin zil irhane ina da kwarane da j dadd da man taiyaro da nahka naghin tabtsin da yizgilo nga kwarane ahh whara tsika ahh ndikena whara sar nighaka yan da sba ka ahh ahh Ehh yahsar nighaka yanda sbaka ahh ahh gha in bvakar bi da, da nahka yizgilo nahka naghine tab tsin zi yazgilo zila da subu sbuhu kinda kmo dige daa ngidana da ngida kindo ehh bakin digid arhane zuba bakin dig zuwo bakin beto bakin vak khingan wharene to mangin ehh bakin fatsisare da da digal da man thirine fatsi man thir sar ahh ahh sinhe fatsi giɗa mar an wetigha dagha sighe da m wetighin kino da bakinn fatsi sare fatsi yan yan dige naka men boni men, men, digenaka amm vak sarkino ahh fatsi in vak sare manga manin creating fatsiya tsiko fatsisarno ba man ngin creating fatsiyana tsika zik da da wutighine kada gida kira da lafiya manga kinda mughuro bik tsitsa ware ghuɓaso hinar he hina hinaraka, hinan, hinan, hinanrheka hankal sare ghirsare hanakin hehina thina kk khinakeyen hankalara nhga kwarane ahh ziɗba tsika gida gbana biya sawalka da tiɓala kina dige da kwaruda nga nga dudna an jidaɗi giɗa sar biya ngigk ndik wahala nvugha sara nuv yahaya Wharba yanbiya da good life tsika kam dige naka kam zit arhane tsi tsa sawal ha da vais sbana kina da nighaha ya yahaha kino dige da kware itare ahh amm jidaɗi dughunda fuda zila naghabakur bugha sare diga da kwarud ai ah af ngulgaha be ta wharane zuha digid wharane vughagho wul, wul, wul nuv vugha kina da sawalgha da tubuɗe dege da kwa yahagho kai man kokari zil menanda nigha bakur vak di sare nga damu vak disarbi inji daɗi dughundana an fata sare whara zil sare dige da kwara yahagha to da wharba vugha tsiha tsugunbiyo da sawalha kina, da nighahe itare kai dige da kwara itara ayya dughunbana kai mtsa ahh ziɗara ba ngida sbanabiya nigha bakur vugha sare ehh ndikira dugh hidikina dughwa ka ma ah ga dugh ndikina ndikira kada malahatsina dum ahh a manga ba fatsi malaha tsinbi ka mahah gandi kina kai zik damuwa tsine ngin jidaɗi rayuwa sar futa zilbiyo dige da kwara ya yahagha tsitsa sadahha da futur kina da nighaha ya babba ho dadd ya dadaghine dige da kwara itare agga da natsa tsats kinda kam natsa barba kinda dughun ka zirnabiya Natsa man kulin da dughunda kam tsa nga dughun da bazu, bazud, bazubaza ndiken biga tsada whara vugha sare wekk dd ehh yahtare yahana subtro subturo dagha wul, wul vugha tare wekk diginda wharba vugha tarbiya kada bar tunaniha kiya babbagha ziya dadagha da tsukuf da man sba kina tsitsa da ɗak ha ɗahude dige ta kwarude ehh da jaha dudma dige da kwara jamma'a ta dughun dana ma dara, kal dara ngiɗine dara ɗahjga bad biya to amma a da vugha wharan vughagho ngumaduha good ehh, ehh, husband, good, zile den wharak whara whara ka zilagha da sa walha da tab jamma'a tsitsa ware da kada ghi da jhagwafghe jhagwaltare da kwaraha zugwa itare do da nighage itar kwarane kai wharba vugha ka dughundana biya tsitsa sadah zila da fatatarma da naghakurdi nighama nga itar damana farfar tsinbi tsatsitar kwarane mbatatira mbar wahala hh kkce imbar wahalaha ka dughtare danatsa ji ɗa dughtarma da nga itar kwarane natsa bari inda natsabarbakind ahh dughunda ka zima biya amma da man lurahada dughtarkam Da sawal sita tsitsa sukfah thirna kwarane naka dughun futa mena nu vude gujek da ban dughud ai amma da wharba dugha ka da wharba vughuka daughtar fa ra bikam tsitsa war suktuu sawara sawala nga da kwarane da bar bugud biya wekk ka dige naka alhamdulillah alhamdulillahi dige da kwarako tiha zil ngataka zil tsugune ngunt kwarane ah yan yana yanyanbiya dige naghud vak zile gohar aka nith tsine whara mukin tsine ngiga ngig respect tsine tsitsa nigha, nigha n varin ziya suktaghaha da nighatirdi nigh in wharana kuna ngin da man digid kwai whara an vaktarbiya to yan, yanan naka nga dige naka biya halak zile sawal zil wharane giɗgaka lafiyo ji, jigaka daɗi rayuwaro yan yan naka ngub kwarane sai mena sai mena nuvud bi ya dada kwar yenudma da sadah yahayam a tsitsa naha nagha itarma dige da kwara itare ah an ngata li koɓa ena ehh ngin kwarane naka ya, gah, ya tsitsa warbiya likoɓa ngadina sai li muta, sai li ware nivitare to tsitsa nahaj kaha ahh tsitsa nah ha nagha thirne dege da kwaraitare kai naghaba enaka nahba dughuna tsitsa warbiya. Likaɓa ngatina nuvude to yahaya tsitsa sbua da li koɓana ngaha da kwarane a syu maduka good life niha anfuta sarb fitsa thirna zik tuwa fitsa thirna ngig digid digit amma nith kik zin zile ngabi yo ngin nigh daraja biyo ngin nigha daraja ya baba ziya dadabiyo to wharaha yena da giɗahada gidaha amm mugh mugha ziɗa ndikena ngaha da gida ziɗa amm mugh mughabiya to ud kwar, kwar nigha darejaghine kwal kwarane nusar eno tsitsa vandanne ka sbu nusno hakkisar tika dale da bar kula waka dala da bar digen naka dale da bava gida lafiya ka da, dam, da, da whara vugha ka nusaro tsitsa sawalka da tiɓalo da nigha ka yahaya ngig kokari ka zirna dige da kwara itare to yahayo nga da loharba vughga ka nusa bikam da sawaha kam tsitsa warma kida kwarane a wharba zirnabi sawalin ndikina dik di kwaɓa to mugha sar tsuguna wharba giɗa ka nus sarbi kuma ngiga ngik, ngik, zik damu an vak di knus sare dige da kwara jhagwada an ta nusa ai amma da whjara la vugha ka nusa kam dan bar digidha whaane bar betaha eharane barha vak hingan wharane barha gha barha lavan in ghaga wharan kam Ehh dama digid zikin gha an ngata kidda dikkhira da ngik ngik digite ngig kwance hankaliga ka dughwe ngig zaman lafiya tsin futa zidsare da whara vughas are amma ba ngayana bikam gaskia dugh kam nga vugha sar da whara biya kida kwarana a malahga nus meno ehh zara mtsa yigine a mallah a malahgan ndikena to ine digina kal gumadiwe an futahane yan manara yena amma da gumduwene ya galgaɗi karfiyagho da barbukgho da whara bugha sare da ngig da whara whara ka lava an ghaya tsiha zugwa na kam tsitsa uɗahe tsitsa ngabin tsiha biyo ayya nusara manga mana hakkuriya da ngigne ngaka da nga ɗha hanghdha biya tsatsiha kwarane da ngigna da baha buk ka ngabinbi kada bahu halurika dige da kwara da kwarahe zil yankam tsaa ndikira kenken ghira gha tsitsa ndikira kat ngig tasuyiki zila tsikham da kwarahe zila yan ka lavan am amdib kk mughura kuma kwarahe da lava ziɗan an ghaya kam dole da man hakkuriyaha amma yahaya tsugune nga digid digid tsitarbi